Mi sun spuzame, ma al e pa che l'aveisu vaire vöia dë spuzeme però alura cume matrimoni a më piazerìa andé fe cuaicoza dë semplice cun poche persun-e, magara ënt ën post ën la natüra e pöi mangé li li ënsema mach a i amis e a i me parent pi stretti